साउदी अरब का इतिहास अरब प्रायद्वीप के सभ्यता से जुड़िए अ साउदी अरब एक इस्लामिक देश अ एतके खास कर तेल उत्पादक अ साउदी अरब के स्थापना साउद नाअ के आदमीए करे स्तरोसो पचास ई के आस पास करे।